Este ioo tiempo sara ujiji, ioo tiempo sara kou, kua kou yoo este jaa nu kou yuu’a este nu ni kejara ja kuon sao a vees viina aste viina sara nini xada, ioo tiempo sara nini kaar, intanjino xada kijiji tee unii niimi xada soa.